Contento äj jayaji'knhtumä, ä une'ji'knhtumta'p pero äj ntoya'i tyotzyäkpa't, por que ijtu momento que myolestatzäkpa't, avece sentitzäkpa't mal äj wit, entonce nta'at nta'at contento anhke äj jaya de acuerdo cuidatzäkpatit jetij y yäti nyä'ijtuti paciencia, mas wina mas ij contento ijtu, por que masät wäjä'äk, ompa witpa't'ijna, masti'i' contento itpa, pero yäti por äj ntoyapi'k, ijtyaj ä une' pero ä une' emä ijtyaj wene, entonce jetij nta'p myusyajpa jutzä't nä ijtu, jutzä't nä ku'tu, y lo mismo je preocupación 'yafectatzäkpa't äj ntoya'pi'k, entonce al ver que ät jodido't pues tambien äj jaya se siente triste, se siente molesto, por que nta'ntät contento parejo, ka äj nta ku'tpa ni jete nta ku'tyo'pa, es por eso ät it'tyo'pa't contento wa'kutyät ku'tu parejo, wa'kutyät ijtu contento äj uneji'k, äj jayaji'k, pero äj ntoya' nta'p yajpa, jetisät myolestatzäkpa por eso nta'at nta't itpa contento iday quisiera ja'ku't it contento.